Olagna mety hiseho am'zareo mipetraka aminà tany mando akagny zany a aminà resaka fandrahoan-kanina, dia sarotra amin'jareo zany, dia indraindray zany kitaina tavela tany fa sy tafiditra an-dragno dia mando na saribon io dia ndraika ampirehetina dia sy mirehitra avy akeo dia i hanina atoko a manta mohaka.